Dipenni, nun è facili esseri imparziali. Siddu nta na discussioni unu havi qualchi interessu è difficili, oppuru si’ la discussioni è ntra unu chi canuscemu e n’autru straniu. O si’ unu nni fa antipatia semu sempri purtati a daricci tortu. Pi essiri imparziali ci voli svacantari la menti e pinsari mittennusi prima nta la parti di unu e poi nta la parti di l’autru. ‘Nsumma, na cosa complicata.